tuwe pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ caa kpǝǝtʊwɛɛwǝ wɨ kaamɨ kɔfɛ mɨ kookoe lǝ mamurǝ we pɨ l;. q tɨɨ wǝ ɖǝ wǝ́. pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨŋ yee wɨtɨtɛɛkpǝ vǝ́ nɨŋ yee pe le yee wɨlǝ wɨtɨtɛɛkpǝ wǝǝ pɨŋ fɨɨ anɔpɔŋpǝ amaa. apɔŋmwɛɛrɩpǝ pɨ fɨ pǝ ca pɨ caa pɨ kʊla mɨ wɨtɨtɛɛkpǝ we pɨ lǝ tɨnɨ wǝǝ pɨ fɨ pɨ caa kpǝǝtʊwɛɛwǝ rɨkɨsa ŋba apɔŋpǝ sa apɔŋpǝ sa kpeeyi wǝǝ nɛ wǝ́ pɨ lée yee apɔŋmwɛrɩpǝ pɨŋ fɨ, eriyǝ wǝ́ yáa sɔɔ eriyǝ wǝ́ yǝ otoŋ yɨŋ sɔɔ yɨŋ li kɨrikǝ oturu ya fɔrʊ kɨrikǝ we ya nyɩɩrɩ apɔŋmwɛɛrɩpǝ oturu yǝ fɨ apɔŋmwɛɛrɩpǝ we apɔŋmwɛɛrɩpǝ we pɨ lée ri pɨ ke paape ŋpǝ wǝ́ yǝ́ǝ fɨ yɨŋ kʊla mɨ wɨtɨtɛɛkpǝ sa yɨŋ caa kpǝǝtʊwɛɛwǝ kaa ke pɨ lóo koru ǝ fɨ anɔpɔŋpǝ pɨ caa kpǝǝtʊwɛɛwǝ wǝ́ ŋpa nɔŋpɔŋpǝ we ye yee ŋpǝ paa yɨŋ fɨ nɛ? Anɔpɔŋpǝ yée tie anɔɛ yɨ ŋ cɩɩnɩ anɔɛye yɨ ŋ kǝ tɨɨ yɨ ǝvǝ nɨŋ yǝ tɨɨ yɨ wǝǝ o po toŋ <hesitation> nɔpɨŋrǝ we ǝ fɨ o po toŋ rɨ a paa mɨ siɛrɩ rɨ ǝrɨrɨrɨ apɔŋpǝ pɨŋ po ru ŋpɨ apɔŋpǝ we wǝ́ pɨ láa nyɩɩrɩ wǝ́ yo pwo anɔpɔŋpǝ yée ri pɨ ke wǝ́ yáa lɛ yɨ ŋ fɨ yɨ ŋ caa kpǝǝtʊwɛɛwǝ wǝ́ kpǝǝtʊwɛɛwǝ sa yée yee nɛ mɨ wǝ yée wii mɨ wɨ kpǝǝtʊwɛɛwǝ sa vǝ́ nɨŋ mɨŋ akɔlɩyǝ rɛ yo ru lǝ̈ wǝ́ e le wii mɨ wɨ a láa lä wɛlɛŋrǝ ɖóo ko weŋ. kaa ke pɨ lóo koru ǝfɨ wɨ pɨ ŋ yee pɨ ŋ kpii mɨ mɛŋwǝ pɨ ŋ yee dʊtʊʊrǝ asia wǝ́ a la sia wɨ mo loo lóo ko ciwǝ o lóo ko ciwǝ sɩsiɛrɩ kpǝǝtʊwɛɛwǝ wɨ ri rɨ cuŋkuluwǝ rɛ wɨ láa ca lǎ wɛlɛŋrǝ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ wɛɛ ke yáa wɛɛ ló̌ otui mɨ wǝ wǝ́ yée wii mɨ wɨ. Wǝ́ yáa sa mɨ wɨ wɨ láa ca lǝ wɛlɛŋrǝ lǝ <hesitation> akɔlɩyǝ we yóo ru rɨ nyɩmaasɩwǝǝ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ yee mɨ wɨ yɨ ŋ wii wɨ ke cee wɨ ri ɖaadǝ wǝ́ e le lée wii mɨ kpǝǝtʊwɛɛwǝ yáa pɔrʊ anyarɨpiyǝ wɛlɛŋrǝ la anyarɨpi yɩŋ cɛ to kpǝǝtʊwɛɛwǝ wɨ ri rɨ tuwǝ wɨ lo ru okurii rɨ ǝkpǝǝkǝ.